אידה קאן ענדי זר נאقف ביה אלזמן ג'אדי נסתעמלו בש ناخוד אללהז'את דיאל אלרחה ואלתפكير בלא מאנכון מדג'וט ונוקדר نعטי אלוואקט בש נחל אלמשاكل לי כיתעארדני ולקין זר רג'וע בזמן יכון חטיר חית מוכנ נג'יר חוואיג לי מן אלאפל תח'לינא נعيشו ונתעאמו מעאها, הנה כננקר זר תוקיף בש נסאל אללהז'את אלחאליה מזיאן נג'נב غلطאת בלא מא נרג'ע ללוראא בזאף חאיה חסה תמשי ללקדם ולקין שווייא דיאל אלתוקוף מאקיד'עףש.